بالطبع ثقافة الولايات المتحدة متنوعة جداً, وتشمل مزيج من عادات وتقاليد مختلفة شعوب, الموسيقى مثل, الجاز والروك والهيب هوب لها تأثير كمان, الأفلام الأمريكية مشهورة عالمياً, وهوليوود تعتبر مركز لصناعات السينيما, والأطعمة مثل البرجر والهوت دوج مشهورة, بالإضافة لاحتفالات مثل عيد الشكر, واحتفالات رأس السنة, المجتمع يركز على الحرية الفردية والتنوع.